אֶלְרִיַּاضָה לִי מַאקַאנְגִ'יבְּש פִיהָ רַאסִי בְּזַאף הִי אֶלסְּבָּاحָה, גַ'רַבְתְהَا מְרָאת קְלִילָה, כַּאנְחִס בְּרַאסִי מַעַנְדִיש אַה מַעַנְדִיש תַּוְזּוֹן מְזְיַאן פִּלְמַא רַאח מַאקַאנְעַרַףְש נִתְנַפַּס בְּטַרִיקַה Ṣְحִیحָה כִּיף מַא כִּיף מַא חַאṣּ כַּאנְחَاوַּל נִתְעַלְּם וּלָקִין בַּאקִי חַאַסְּנִי תְּדְרִיב בְּזַאף בַּאש נְحַسֵּּן נְحַסֵּן מִן פַּאש כַּאנְשּׁוּף אֶلنَّاس כַּיִּסְבָּחוּ בְּסְהוּלָה וְכַאנְחִס בְּרַאסִי מַשִּי נְחַס בְּרַאסִי בַּאקִי מְבְתַדֵּא בְּזַאף.